Sɛla ti nɛreba tɔgera yesera deebiisi de la, <hesitation> nɛreba zo’e ti'isi ti deebiisi de la nɛreba. Nɛreba zo’e zo’e ti'isi ti deebia de la nɛreba Basɛba ni yeti deebia la naanɛ ani wuu nɛra la. Ba la zuo sɔi ti fu san tara deebia yire. Gurenɛ malema la puan fu san tara deebia fu yire puan gee ti nɛra san ki, la mi nara ti fu basɛ ti deebia la baŋɛ ti nɛra n ki tiŋa la puan. Bala fu san yɛ'ɛsa kuurɛ bii zi’an, la nari ti fu mi yele deebia to a baŋɛ ti ooh a bunɔ n ki ti mam yɛ'ɛ'sa a kuurɛ, n kiŋɛ gee wa'ana. Bani yeti fu san ka yele e bala a wan ta'am yese bɔi ti fu ka yele e ri nɛra ki ya. Bala la, <hesitation> yɛle sɛka ti ba ti'isera yɛsa deebiisi n bala.